Ny tena tanjona amin'ilay paosy kely amin'ny jeans an, <hesitation> fiantsontsika anazy moa dia hoe sekre. Zany hoe ao izany no fasiana an'ilay zavatra tsy dia tiantsika ho atao anatin'ilay paosy be. Matetika moa izany dia zavatra kely no tafiditra ao anatin'iny an, <hesitation> mety hoe vola madinika an, <hesitation> na vola taratasy vitsivitsy.